Jii jəttə kwang ki mən sotəna jiiya chiin nyuiiyu, n'kwan, karə jətə kwang ki kamən sotəna nyuiim mo to, nyuiim, tə chiiya kai rə yogotang a daate, mʊ tən ni bara mʊtə chii rə yogotang a daate, tə chii nəb ba yəm taata koojiiyu wʊmi, bərkə tə chiiya kaita naati na me yogotanga daatə ki, chiim me ba nəngnga bwi, jəttə kwane ki kamən sotəna nyuiim mo, toi nyəngkə tə nya dutəttan jɨnu rə gəng, rə nəb bə barəm ba, jɨnim tə yogo daate, tə niga furnii, tə chii rə mitang ka daang, mitang ka daang gən gɨrojiiya jiiyu, tə nəngnga mitang ka daang rə chiim ba naatəm ki bətə nuii bwiləmri, ba nəngnga bəm, ba məgsa go ka, kaitan wanei ka chii rə bwiləmang, masi na məmma nya nəngnga naate, bəra rə nyang, jʊtə kwong ki mən sotəna nyuiim moto, chiim ba jɨnɨm tə nəngnga rə chiim ba yogo daatəm, tə yogo daata bwitan jɨnu, tə mida rə bwitan jɨnu, jʊtə kwong kamən wʊtən suu a nyuiim motan. Chiim ba jɨnɨm tə mʊrga dute, bɨngkə chiim ba naatəm tə mʊrga dutə ki bətə-bətə nya jii tə kəma bi, mʊrga dutə ki, tə mʊrga dutə tən nibara mʊ ki, bətəm ba jɨnɨm me ba lii kumnii tan jɨnu, bə- bətəm ba jɨnɨm me ba lii kumnii tan jɨnu bəra rə wʊllai? Bərkə dutəttan jɨnu ka mʊrga bwi, yobiyan jɨnu ka mʊrga bwi, bətəbbi ma ba nuii ləmmang ka jɨnɨng, kə bwe na əlle ki, wa mwetən suu, wa matən go dʊ ki, mʊman dəgye nyii mo le, jiimən mən nəngngari we dʊwe, bwe ba sʊwe go, naai ka swimən go nyəngke məni n'taai kabi yɨgii məne, wʊllai jii bən nəngngai? Masi na dʊ wai yobi waiwa daʊtən bʊwi mən nəngngari, məni, kə nee mʊ na sʊnən nən gujii, na Teemʊ go me nən nyang ki, a chiin bwi bwe ba sʊwe go u'wane ga lii faʊtang a mi, na wane ga lii faʊtang a miyəng, masi na bəmtən bwiya hangʊwi, kən nʊng kaihi mo dutəttan jɨnu a mʊrga bə bwi. Jətə kwong ki kamən sotəna wʊtəm mo, chiim ba jɨnɨm, tə mʊrga dutte na ba, bətəm bətə buuwum be tə nəngngatən məssarang a yullo bətən ba daʊtəng na a gʊ mən kawiyəm, na yullo bətəm bə nəb ba nuii ləmmang ka jiiyɨgngəm, na yullo bətəm be bətə nəngnga tən keerang a di pre a yullo nəb ba yəm gʊsʊtəm, bəra rə wʊllai, chi n'nəngnga bə keerang ki. A nəngnga da mʊwa mura gura murii, bəra rə wʊllai, me bən yəmjii gʊsʊtə yɨgii bwi gəri, bəngge, mən jʊtʊ kwang ki kamən sotəna nyuiium mo tə chii natə mʊrga kani, kə mən juun jɨnii ki, kari bən sʊwe mo jɨniiyə nən yiinang, masi wa buu bwei, ko nibara mʊ gərə nɨgʊnniiya kantiya bwei, kar bən chii rə wai yobi we, dəbbe mo bərkə kang kiim me bə gug kan, me bə gug- gug rə kan, murga kani ki kan ka gug bwi, bəra rə nyang, nyuiim rə nəb bə barəm, nyullo rə mʊrgatang a kani na nən nya nən gug kaina nənnʊ, kar bənən chii yɨngngɨnl- yɨngngɨl, wa chii go wʊ jii nən wiinang, wu jii wa nirə kaiyʊ, bənggə jʊtʊkwiwang kamən nəbbən mən sotən yəm mən wʊtən suu q nyuiim a dʊ wai yobi wai we a mʊrga dur na chuu jaʊtang ka kag a kaina jiiyuwʊng.